<hesitation> Fomba tegna tiako ndraiky mahasofo za amina fombafomban'olo fandrahoagna sakafo ny an'ny Sinoa. Satria Sinoa magnana karazagna sakafo maro ary magnana fomba maro koa andrahoan-dry zareo sakafo. Ke tiako fô mba fandrahoan-jare sakafo indrindra fô ny légumes.